Aminahy manokagna biby tsy afaka mifampanatra raha satria tsy mifankahazo zare. Ary biby sasany misy tsy dia mahay <hesitation> mi-analyser toetrin'olo- toetran'ny biby ndraiky toetrin'olo ke aminahy manokagna impossible biby ndraiky biby mifampanatra raha.